أول حاجة باش نمشي <hesitation> نرى المودام معناتها أول حاجة باش نرى الظوء يخدم والا لا كان الظوء يخدم والمودام <hesitation> مقصوص نحاول نطفيه نستنى <hesitation> عشرين خمسة وعشرين ثانية، ونعاود نخدمو، وإذا كان <hesitation> عاودت خدمتو مازال ما مشاش نحاول نطفي الجهاز معنتها اللي نستخدم فيه، ونعاود <hesitation> نشغلو هكاك ممكن الإنترنت ترجع.